am leddi Pakistan ni ɓe ɗo mari al'adaji maɓɓe ɓe mari kare maɓɓe je ɓe wata hamɓe tan mari irin kare mai, kare mai toggore un junde be kugal ndande yahugo kugal jungo ɓe ɗo yiɗi gamarle, ɓe yaha ɓe hauta ha pelle fe're, ɓe hauta shayi ɓe ɗo yara shayi ɓe ɗo woma bo e to duɓu timmi ɓe ɗo hauta ɓe woma, ɓe fija, ɓe motta himɓe ɓe defa ƴamdu ɓe ƴama bo to julde waɗi deyake wodi julde sosai ha pelle maɓɓe ɓe ɗon fija be camgal ɓe ɗo samna be pucci be geloɗi ɓe ɗo bo va'a motaji ha der sahara ɓe fija ɓe ɗo bo yara shayi sosai.